Ha albatta, men bo'yinboq takishni bilaman, men buni yettinchi sinfda internetdan o'rganganman va hozir lekin ko'p bo'yinbog' taqmayman va atrofimdagi odamlar ham ko'pincha bo'yinbog' taqishmaydi.